<noise> Apidiro am raha alaminareo zao tegna rolahy e! Da tena ta hanao an tegna io fe tsy mahita. <noise> Fa miezaky avao mitady mikarioky apivalagna apriha fe da aha! Tsy mahita.